हैंम बर्गर बणोंण का वास्ता ताज़ा या जमयू मांस काटे जांदु ये मा मसालो का साथ मा वसा मिले क ते गर्म पैन या तवा या ग्रिल पर अच्छा तरीका सी गर्म करए जांदू तब तक ज़ब तक मांस अच्छा तरीका सी पकी ण जो